Tɨ chɨtiin ná du <hesitation> tɨ hɨ dɨvɨ <hesitation> rovanada nákaꞌa ñá vi tɨ́ chɨ ñoꞌotu ñaꞌa ntaédɨvɨ kuiin kō kadiɨ ña tuví tu ɨdɨvɨtádi ntɨꞌɨ xāꞌa ádi kuento vi ne é ntauchivi ntiichi vi ñɨɨv ña ɨꞌɨ uꞌve taꞌa ivi dɨ ko kājó <hesitation> ñɨɨ ueñɨɨnt uvi ña ntɨꞌɨ ña ntúv ió viꞌ ai kaējosopac kuꞌ taꞌan dɨvɨ ōreganu kunuu trana chɨkunuu ārosvi <hesitation> kantu xuꞌun ne kunuu vi nu xúꞌun vi ñɨkɨñutevi naña vi dɨkoo ku taꞌan.